Yandepuere <noise> yamocambio erei imapeguako, jokuraiko oporopoano vaereta oyemboe yandere mbaeti ndayeyandepuere yandereko ima <noise> yamocambio jaeramoko kavi yande <noise> ñamee desición jokuae re